اتمنى لو كنت أتكلم اللغة الاسبانية لانني احب ثقافتها وتنوعها سواء في الموسيقى او الطعام او حتى طريقة الحياة الاسبانية تعتبر واحدة من اكثر اللغات استخداما في العالم والتحدث بها يفتح لك ابواب في العديد من الدول سواء في امريكا اللاتينية او حتى في اسبانيا نفسها اللغة هذي ايضا تتيح لك فهم الاعمال الادبية والفنية بشكل افضل.